Oveninio ak iinin huki midaasu, sagale hoodisai, sagale diko kabanoot fa ama diko bulte ama diko muda deertu fa ijet taka namu woyu ihugin wonsun fa ihoodisitie kaskaenieet. hoodisite ama woat haraka fa kabd won hoodifenoa feet ak chaifa taa baa kananoot ama bisaanifa, won dugaatia ak gahawaafa, won sun ihoodisitie won sun nyaate unum ijeemt